woi tona a mana kɛnu wa haŋlii tée i táa, kilaki soŋ fɛaa ma, kɛ woa táa misiyɛ láa woe sɛi, woei fɛŋ lɔŋ. Woei tona amana wa kɛnu haŋlii kao lɔndɔ́ bee a baŋndee lɔɔ, sɛikɛnɛma tée, tée báakae ba mu muĩ sɛi ama, kɛ pɛŋ sɛikɛnɛ i to ke, <hesitation> fáa sa tée bɛ sakpa wa tɔŋkawoe yɔ. senje tée mu woi tɔŋɛ ŋgaikíínaã, kɛɛ tée a tie wɛ táa na a labaŋ anu yaa kee wáa jɛɛmaã, bɔtɔŋndɔ tée mu tée ba mɛnu wa, woi lɔŋ feŋ káká táa, woi wo mãkíí, woi kɔŋji saŋ, woi kɔŋji ma, woa leŋɛ nu wo ya nu makíí wo táa wo sɛi, wo lɔŋfeŋ lɔŋ, wo fáa i sa, fáa sa tée mu. Woei tɔmbɔ ba baya, woei tɔmbɔ bee kɛ bɛɛ tɔnya la, ho- wo yaa kɛ bɛɛ amu kpandi i bɔ woa.